On merkur, wenus, hen teere, mars, jupiter,e satur, e uranuse kanium e neptur. <hesitation> koodede dum e ɓe jogi adabarana, <hesitation> ɗi ni micittitomi ka. Taweede adadu goɗɗo ana woodi toon fuu so ko ngoonga sabi yogaaɓe ina njogii adaduuji goɗɗi ɗi kiisoto banngal koode.